Lewru kelol, aawuɗo demoowo helay. Nden gila wakkati ɗum kadi kamɓe waynaaɓe ɓe so"oto e ɓe nyaamna marle maɓɓe kala ko ɓe taskini na'i ɗin walla maral leɗɗe. Ko lewru ndu a taskantoo ko nyaamata <hesitation> hiddee ndunngu wonngu wanngita, ko lewru ndu a taskantoo no remirta seeɗu to a woodi haaje demal seeɗu ngal.